Nɗye mi ga yi ɓwaɓwa tna ɓeɓe snu bendye ba mi mi snu ba mi mi che aza gnudo mi tshi etsni ke a wo ba mi mi chegnu aza mi tsni etsni mi da ɓe mi ɓa ɓe mi da ɓe mi da bedo mu mi zhi bedo mu mi zhi ɓedo mu ke zado ka wo du wo lo da, <hesitation> tsni dodo yio ndye snu wo ɓa mi aza ga chegnudo mi wu ɓa yna mi migna ndye za doge ga dyi nuko wo dyi nuko dyego ba ga byi mi ɓe yna snu mi da lo na mi ga gna dye e etsni hna lo ba tnuba pmi abe yi lo ndye aga chegnudo aga da snu ayi mi yi ɓeɓe snu snu m miga da benɗye hna gi aza ke azado kawo du ɓa lo shna eɓe gbmari mi snu mi da yna, ma ma miga mi ga gi ɓa etsbu nwabere etsni ba ga tsni tsni tsni du ba kpe ɓe ye ge yna mi gna dye zago do do abe lo wo sna dye wo dye agna wo nyi wo snu bekasa ɓe m wo gna wa snu suu nana du wa bedo snu du ge azhi a gna dye a sawo ye du dye wa bekasa snu na wo gni ga pise wna wa wna pise yna ga pise hna mwaya pise nugbe wyewye, ke ga wo ya pise hna ga lo baba aga byi wo ɓe a gna za ka be hni snu hni na, yna ka wori snu na oh wo dage a ɓekasa snu Aga zhi ɓa zhi woga gna to, nɗye yilonu ala pise dye wnazhi agna za snu wori dye wna zhi agna za snu wori na, waya gna wo dye yin, dye wo dye gata yin dye ɓole ɗye wa ɓe du dye zhi a sa wo gye, diyewa dna nyi ze ɓė yna wo snu ɓe kasa dododo gye a zhi a sa wo ye gem yna ke wo zhi ha lo ta, ko, ko to su, ke ga gna dye ɓe wa yna dye zaza lo shna wo mwa, ɗye zaza a snu ɓe mariala, to tsu ge tso wodye zhi wna ɓe hwa aɗye aɓwa asaɓwala ge n. Eba deyilo, ndye wo ga mi snu mi de nyi nga yi ɓwa ɓwa tna ɓe snu, mi ga de snu yna. Etsni nɗye a che yna anasa, ga gna ye ludo, miga etsni ɓo wnu fna mi wu azado etsni hna a chnimi wuwu m, nuga kpa etsni hna, adye ma go ɓa za ɓwa, etsni muhni aga dye mi yi gowo, sasale nga yi gowo.